طبعا الراجل بيختلف من المره. النسوان بيحبوا المسيح والجيهه والترتيب وبيهتموا بي جسمهم شديد والرجال سبهلليين في اغلبهم وما بيهتموا بالموضوع ده كتير، لكن الممكن تعملوا بي بساطه انك تمسحها بي كريم او زيت سمسم او زيتون او اذا بقت ناشفه شديد فازلين ولا جرسلين